Ntaá ko'o ku ko'o ko'o kunu nuú. ko'o ntá, ko'o uni uni nu uni nuú, in ko'o ja uni nuú yuan kuja ku ka taán ka taán nteyú, arroz, nteyu ntuchí jin in nteyá'achuún in nteyaá oó na in nteyáa, ko'o kúnu nu ku ka já ntá in molé, mole ntuja yuan, ko'o ntá nu su ka jaá in salsa in kuiína in ja kuún nu in nteyá, nteyá ntivi yuan.